पेंचकस एक लम्बी धातु की छड़ी होवे । जाते एक सिरे पर एक जैसे क्रॉस जैसे फिलिप्स पेचकस या सीधी जैसी फ्लैट पेचकस धार होती है। गे धार पेचक के शिर के आकार के अनुसार ताकि वा अच्छे ते फिट हो जावे। मजबूती ते घुमा सकें पेच के धार को पेचकस के शिर पर रखो जावे वाके बाद वाये घुम जावे। पेंचकस के बल को घुमाकर लगाया जाता है। पेच को घुमाकर उसे खोलने या कसने का काम करे। जब आप पेचकस को घुमाते ह तो वहा पेच के धागो पर दबाव डाले और उन्हें घुमाकर पेच को अपनी जगह पर सेट करे। पेच के शिर मा जो धागे होमे, वाका डिज़ाइन या प्रकार होवे की घुमाते वक्त पेचक्र उसे लाया बंद होने की दिशा मा प्रवाहित करे। यदि पेच को खोलना है तो पेंचकस को उलटी दिशा मा घुमाना पड़ेगो यदि कसना है तो सीधी दिशा मा घुमाना पड़ेगो।